po, pos nah nectoua pos cuando ye yi cau. cuando icahca feliz hasta quipia tlapus. tle lo ya quinequi quicuah, pero tlo amo. yeca icahca feliz, mosentiroua triste, mosentiroua mal ¿porque?, porque amo necah triste, amo necah feliz. Porque amo nocuvia tlilo que nah niqui Porque tlica porque nech faltaroua de centovoh porque. amo nipia catlica nocuvis, amo nihpia tlipa nitlocuas, porque, porque tlo nic ya qui quipia, pos, pos nicah. bien contentoh, nicah bien feliz, poro tlo nechfaltarova. centovoh pos nicah triste ya nocuvitih, nuso nixtlahtlanilia nocuneu, pos nah. nihni yinin, nicnequi, nec, neq- nequi. se intepalietah, se intenieveh, puro amo nihpia. tomin, pos, pos amo nihpia tomin, porque neh amo. nihpia centovoh pos ya cah. si san conesin ca yeh chucah. porque tlica omo onuconcuvic, pos ya inun. mahta uan pos amo nica feliz. Cuando ta uno feliz. pos yo, pos nah nihniqui inin, asì ¿ de cual quieres?. pos yo quiero paleta